Eey kala mawɗo kellifaaɗo ina foti wattude hoore mun e dawrugol. Ngati dawrugol ko no yimɓe nguurdi, mbele nguurdam yimɓe ina ɓeydoo newaade e welde. Tanke ko e renndo ngonɗa, a waawaa wiyde wonde aano a waɗta dawrugol. Sa waɗaani dawrugol tan, maa ɓi- yimɓe bonɓe maa ngar mbaɗa dawrugol, mbaɗa ko mbela tawa alaa fof ko mbaawɗaa hen. Ɗum noon kala mawɗo ina foti huccande dawrugol.